Televisi mane ma manfaat de ma wo kia ma dampak negatif demena, ma manfaat manege pert moi manege bisa sebagai sumber informasi media sosial, <hesitation> o kia televisi oka, baik <hesitation> berita nanga doku oka, negara oka sampe luar negeri. Trus ma dampak negatif bisa nanga lako i rusak nako talalu dekat nanga ua o to minanga, trus yang <hesitation> sinoto manege bisa i ganggu nanga konsentrasi bra- belajar karena wo si dogu jongaka wo to minanga sampe wo- wo- ngowa ngowaka mane jo do- dotok ua manga pelajaran, jadi manege bisa ma dampak jo <hesitation> jo i dadi jo bodoko.